Ah drako ô, ten̈a ny man̈ano azafady drako fa latsaka veranao ity. Nalamatra bôkà tan̈anakà in̈y bôkà eo koà nihetsika koà bakà i zaza ity. Ten̈a ny azafady e, izy ity ten̈a ny ererra nakà fekiny. Alô tsika ndraiky afaka soloako izy io izy kà mahita karà io, soloako kàra io fekiny.